Millimallikaq kaitsvaq hinnäst teno sääntsile kõrvõtamisrakõlõ vai niimoodu. Et tä ku tä lätt kokko määntsegi tõõsõ elävä as'aga, sis tä kõrvõtas tedä.